هو الحقيقة كي نبدا وحدي منلعبش برشا اما نلعب ب تيليفون ولا بل pc متاعي و نلعب الاكثرية شطرنج ولا سوليدار و نلعبهم جور surtout شطرنج نلعبها كونطر pc و تعجبني على خاطر هكا نتحدى روحي شوية و نتعلم des stratégies جدد فلعبة